سبزی منڈی میں کام کراں تا فروٹ بھی لاں تا، صوف تھی گیو، انگور تھی گیو آن آلو بخارا تھی گیا ای لاں تا امیں، بدہی لاں تا <hesitation> کوئی گوبی تھی گئی، مٹر تھی گیا اے لے ویساں تا امیں۔ بہ ٹے روپیا اماں ناں ایئے ماں زڑی زائیں تا۔ آن چماٹاں ری گاڈی لوڈ کراں تا، پیٹیوں بھراں تا، پسے گاڈی روانی کراں تا، پنجاب زائے تی، کشمیر زائے تی، کوئیٹا میں زائے تی، بدہیں زائیں تیں آن آل پاکستان ٹوئر امیں کراں تا گھموا زاواں تاں ماناں پندرانہں ہزار کرایو لئی گھوموا زاواں تا، ویہہ زنڑاں رے ٹوئر تے پورو امیں کوئیٹا تھی کشمیر بدہی گھوماں تا۔ کوئیٹا میں فروٹ رو باغ سے آن صوف رو باغ سے، انگور سے آن آلوبخارا سے۔ بدہے ماناں ہر چیز ایئں ئے گھوماں تا۔ کوئیٹا تھی گیو، کشمیر نارائن کاگاں مری لاہور بدہے گھوماں تا امیں ایئں ئے، بدہے گھوماں تا پسے بدہی گھومی کری پسے آوان تا گھرے، گھرے آواں تا پسے گاڈی کراں تا ہنگلاج گھوموا زاواں تا ہنگلاج گھومے ماناں پسے زاں تا حیدرآباد، حیدرآباد گھومے پسے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 آئل ری مل تی کام کرتو پسے گھرے آوتو ئی ناں، چھوٹی ناں ہوتی تو گھراے ناں ہالتو، سال سال بئے بئے سال ایئں ہوتو۔ ایئں ہوتا تو پسے چھوٹی لیدہی، چھوٹی لے پسے ڈاریک گھرے آیا، گھرے آئے منڈی میں کام کرے رہاں تا۔ گھر رو بھی خرچو ہالے رہیو سےبدہو ئی کرے رہاں تا، ماں رو بھائی سے دکان ماتھے لاگی رہیو سے پانس سو روپیا دہاڑی ہالے تی ، دہاڑی ہالے تی گھرے آوے بئے بئے ترن مہیناں ہالاں تا، بئے بئے ترن ترن گھر ہاکاں تا گزارو کراں تا شوں کرشاںبیٹھا آں الا مالک سے وری کاڑینگاں ری سیزن آوے ری، رمضان آوے رو کاڑینگ ری سیزن میں امیں مہینو مہینو تھی زائے ای ماناں منڈی میں آواں تا کاڑینگاں ری سیزن میں دہاڑی لاگے تی، سات سو آٹھ سو نو سو دہاڑی زڑی زائے تی، پسے آنبڑیاں ری سیزن آوے تی، آنبڑیاں ری سیزن میں کام کراں تا آنبڑیاں ری سیزن میں دہاڑی ہنڑاں تا، چماٹاں ری سیزن صحیح سے۔ پسے گرمیں میں الا مالک سے پسے جگہا لاں تا ایئں تھی مال ویساں تا۔ پسے ایئں گزارو آکاں تا سیزن آتی رہی پسے الا مالک سے ٹینشن نتھی ہوتی پسے موڑیوں آویں تو حیدرآباد چھکی راکھاں حیدرآباد ری آئل مل تی کام کراں کام کرے پسے یکا ایئم ای رہاں تا۔ آئل ری مل تے کام